رولر اک بہت ہی عام تے ماپن سادھن ہے گا، جس دی ورتوں ہے، آپاں سارے ہی کردے ہن گے۔ تاں اس نوں سمبندھ وچ جنّن توں پہلاں اپاں ایہہ پتہ ہوندا چاہیدا وی رولر ہوندا کی تے اس دی ورتوں کتھے کتھے جاوے گی ہے۔ اکثر سکولاں کرا دے دفتر تے جیہڑی اس دی ورتوں کتی جاندی اے، اس نوں پنجابی وچ جیہڑا ہون پتّی کہندے تے جاندا ہے۔ رولر توں سب تے وڈا مقصد ایہی ہے کہ دینگانوں دوری تے لمبائیاں ناپنیاں۔ اس نال اسی کسے چیز نوں صحیح جڑے ہوئے ناپ لے سکدے۔ رولر بھافاک ماپاں وچ بنائے جانگے، جیمن چھے انچ دے، بارہ انچ دا، آتے تیس سینٹی میٹر والّے۔ ایہہ اکثر پلاسٹک، لکّڑ جاں لوہے دے بنے ہوندے۔ سکول <hesitation> دے بچے نوں اپنے کاپیاں دے پانیاں وچ سیدھی لکیراں کھچن نوں ورتوں جاندے نے، گنیت وچ جدو آکار بنانا ہووے کوئی تا رولر دی ورتوں جیہڑی کتی جاوے گی۔ کیونجے اس دی مدد نال جیہڑیاں لائیناں صحیح ہو جاندیاں، جس نال لکیر کھچن تے آکار بناؤن تے کوئی دقت نہیں ہوندی۔